والله الانسان المؤمن يعرف انه ما معقولة الات يعني عدها مشاعر لان المشاعر مرتبطة بالروح فهالشي حيل صعب يعني الروح بس رب العالمين يخلقها فما اعتقد لو شكد ما تطور العلم انه الات ممكن يصير عدها مشاعر وتحس وتحس بالانسان وتحس بالفرح والحزن مستحيل